والله أكثر شخص <hesitation> أثر بحياتي <hesitation> كان <hesitation> أبوي الله يرحمه <hesitation> كان <hesitation> شخصية ما تسمع هاد ما تنكرر كان شخص وايد شخص مميز كان شخص وايد ناجح <hesitation> بيخلص الحكي عنه وما قد أوفيه حقه. <hesitation> أبوي الله يرحمه ما منه أثنين.